וואס מ'נוצט- וויזוי- וואס איז די נוצען פון א פאס- פאספארט? יעדע מענטש האט <hesitation> אויף זייער פאספארט איז גע- געשריבן זייער אינפערמאציע און ס'האט א בילד פון זיי און מ'קען נישט- מ'מיז- ס'איז אזויווי ווען מ'וויל א- פארן ערגעץ מוז מען האבן א פאספארט און ווען מ'ווייזט עס ווייזט עס אויף ווער דו ביסט און מ'קען עס- מ'קען זעהן אז ס'איז דיך.